Tsy mahay mamatotra kravaty aho sady tsy dia manao kravaty matetika fa ny manodidina ahy no misy manao kravaty. Saingy tsy haiko koa ilay manao an'ilay izy.